ʻO ka lole 'a'ole komo 'ole ka wai kela na mea na lole komo kåkou kela me keia la aka o kela mau lole ke ho'opulu 'oe 'ano kaumaha ia, o ka mea a'e ka mea komo 'ole ka wai he 'ano like me ka rash guard kela ka mea maika'i 'a'ole 'oia kaumaha.